एबे बिलरी बिलरी हुनुका कस्के बात कर्साइ कहबाही जौत एबे देउनकही हुनुकर कस्नुक हसइ बिलरिमा हुन्का दहिया डिङाके सबह एपनही एपनही बात कर्लही । हसे ओकरा पाछा हुन्कर यापन दहिक बस्नावा सबह निस्काके हुन्का बात कर्लही । हसे देउकही एबे हुन्का एपनही एपनही बात करके भेले किछो सङ्हतियवके कहके भेले अथवा किछो डर लागेवाला बात भेले जौ हुन्का बलही नाही गुर्लइ नही कस्के न कस्के गुर्नैलही । हसे हुन्क यापन यापन म देउनकही ओसने बात कर्लही नाही ।